بعد اذا مضطرة أعيش من غير كهرباء لازم اخترع لي... الحاجة ام الاختراع... ربنا يدبرها ويحلها يعني بس... بقوم باخترع لي شي.